<hesitation> totalin'ny lera fandriako kaofa amin'ny aligny zao ai miovaova, indraikindraiky ohatra hoe ampy valo lera, indraikindraiky dimy lera fogn, de indraikindraiky koa efatra lera, de <hesitation> leha normal zao o normalement ah tokony hoe valo lera aké tokony andriagna kaofa amin'ny aligny.